шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әрқилы
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
армысыз ағайын пендеміз ғой ток шоуын бастаймыз
бұрын қолымызға алғаш куәлігімізді алғанда төменгі он жағына қарайтынбыз
сол жерде қандай сан тұрса бізге сонша адам ұқсайды деген миф бар еді
мен өзім алғаш куәлігімді алғанда оң жақ бұрышында он бес деп жазулы тұрды
демек маған он бес адам ұқсайды екен деп мәз болдым
естеріңізде ғой
ұқсайды дегеннен шығады
әнші қайрат нұртас алғаш сахнаға шығып аты дүркіреп шыға бастағанда қайратқа ұқсайтын жастар көбейіп кетті
ең қызығы шаш өсірген жігіттердің барлығы қайрат нұртас болып шыға келді
яғни шашты ұзын қылып өсіріп қара көзілдірік тақсақ қайратқа ұқсап шықтық
сөйтсек біздікі жай ғана ұқсастық екен
ал қазір қайраттан айнымайтын жастар көп
елдос ортаға кел
уағалейкумассалам студиямызға қош келдің отыр
кезінде осы жүз пайыз ұқсас деген бір телешоу болды ғой
сол кезде қайратқа ұқсайтын жүз елу қатысушы болды иә
иә жүз елу сен де қатыстың ғой сол шоуға
иә ең сол ең алғаш сол екі мың он екі мың он үшінші жылы ғой
мен ол ол кезде қайратқа ұқсаймын деп не істегемін жоқ қайрат ағама
ыыы өзімнің құда бала ағам бар тұғын
осындай осындай кастинг боватыр мына шеше салуға болады ма
шеше ғой шешіп өте берсек
сол кастинг боватыр қатысып көр деп осы осындай деп сосын суретімді жібергенмін
бір кезде келіп тұр бізге ответ келіңіз сіз де қатысып көріңіз осындай деп
бардық алматыға келдік екі мың он үшінші жылы сол көп
менің ол кезде шашым ондай қатты өспеген
бірақ шаш өсіріп алып барлығы жүрді кәдімгі дайындалып
мен ол кезде енді қайрат ағамның несін көріватқан бәрі қайрат нұртас
қалай өтіп кетемін осындай деп іштей болды бірақ
енді көбісі сояқта жүргендер айтыватты сен ұқсайды екенсің ыыы осындай осындай деп
мамасы келеді деді ол кезде мамасын ыыы гүлзира әпкемізді бірінші рет көрейін деп тұрмыз
ол кезде содан басталды ғой ең бірінші екі мың он үшінші жылы
ііі екі финалға екі адам өттік
тараздікі біреуі өзім қызылордаданмын
сол финалда мамасы папасы қайрат бәрі келіп бірінші рет көргенмін сол кезде қайрат ағамды
сол мамасының айтқаны бар есімде
мына бала қатты ұқсайды екен әсіресе кішкентай кезінде балалық шағы кәдімгідей көз алдыма елестетті деп
сол кезде барлығы жүзді көтерген кезде бір қуанған неміз бар тұғын сол кезде
содан бері яғни жеңдің ғой сен иә жеңдік иә бірінші орын алдық шүкір аллаға әйтеуір
ол одан ешқашан өкінбеймін енді
марапаты не болды оның сыйлығы
марапаты болды ммм бір жағынан да енді білмеймін енді қызылордаға келген кезде бірақ ммм қайратпен бір шай ма кешкі
одан кейін қазір шүкір қайрат ағамызбен жақсы араласып тұрамыз ыыы
ііі інісіндей қарайды оған қайрат ағама қарапайымдылығына барлығына ырзамын
ендеше әңгімемізге тамызық болсын мхм сюжет көріп алайық
жұлдызға ұқсайды осылай деп айтып үлгермей жатып жұрт қайрат нұртас деп шуылдап береді
енді ше қайратқа ұқсайтындар былай тұрсын қатты еліктейтіндер де көп
ал сіздерге сұрақ мынау жігіттердің қайсысы шын қайрат
бәрін кештім өмірде мынау жалған сағым бес күн
дәл мендей ұға алмайды ау жаныңды ешкім
соққы болып тым батты сол жаным маған
ешқайсысы бірақ тамшыдай ұқсас
тойға барсаңыз дәл алдыңызда қайрат ән айтып тұр ма әлде егізі ме білмейсің
қайрат нұртасқа бұл жігіттердің түрі ғана емес қимылы дауысына дейін ұқсайды ғой шіркін
ғашық етіп өзіңе
жүрегімді қинадың
сүймесімді білсем де өзіңді басқаға қимадым
қайраттың ұқсасы ретінде танылғандардың қазіргі өмірі қандай
танымалдың атымен өмір сүрген танымалдың тасасында жүрген өздеріне ұнайды ма
сөзді өздеріне берсек
көрдің ғой иә қазақстанда неше түрлі қайрат бар
троя фильмі есіме түсіп тұр
көріп пе едің иә көргенмін
ахилестің інісі соның сауытын киіп дулығасын киіп қаруын қолына алып ахилестің сарбаздарын артынан ертіп жауға шабады ғой иә
сол кезде артынан сонда інісі екенін ешкім айыра алмайды білмей қалады
сол сияқты сені де көшеде қайрат деп қалып қолтаңба алып жататын жағдайлар кездеседі ме
ы ондай болды сол жаңағы сол неден кейін шоудан кейін уже қызылордаға келген кезде шашым өсіп уже тойға шақыра бастады
тойға шақырып сол ең алғаш сол өнер жолына сол қайрат ағамызбен бастадық қой
сол қайрат ағамыздың әндерін айтып
көбінесе жаңағы очкимен шығыватыр
мені очкисіз шақырады тұғын
ең қызығы сол жалпы бір тойға барамын көзіңе дейін ұқсайды ғой яғни бір тойға барамын
андай кіргізбейді ғой мені ішке басқа бөлмеге кіргізіп қояды қазір сені қайрат қылып шығарамыз әзір осындай бәріне айтып қойғанбыз деп
енді бір кезде осындай осындай арнайы осы тойға қайрат нұртас келді деді
төбеден түсіп келатыр костюм бәрін киіп алған шашы өскен
енді бір барлығы халық сол кезде суретке түсіп не істеватыр да кейіннен бірақ одан кейін ыыы ұқсайтын бала ғой деп не істеді
сосын тағы қызық болғаны сол қызылорда өзімізде жүрген кезде құлағым деген былай өтіп кетеді былай өтіп кетеді қайрат нұртасқа ұқсайтын емес пе қайрат нұртасқа ұқсайтын емес пе
сосын тағы көп ондай оқиғалар жаңағындай тоқтатып алып суретке түсуге болады ма бір нәрсе деп кейіннен сосын танып не істеп жатады
одан одан келе келе бірақ уже қайрат нұртаспын деп қыздармен танысып па едің
қайрат нұртас ыыы болды иә танысқанда
сенді ме сенгенде ммм иә тіпті машинамен қасыма келіп те тоқтағандар болды
ммм обедте отырамын қасыма келіп тоқтап сол кездерде де болды
бірақ енді ііі қыздармен сөйлесіп тұрғанда қайрат нұртаспын деп сөйлесетін бе едіңіз жоқ ондайым жоқ ондай қайрат нұртаспын деп ондай қатты кеткен жоқпын
енді сол бір екі жылдай жүрдім одан кейін уже
қазір сол жаныңа көлікпен қыздар тоқтады деп елестет танысып жатырсың дауысын салып көрші
қайрат нұртастың дауысын иә
бір роликке түсіп едік сөйтіп дауысын салып ыыы сіз келесіз бе қасымызға мен қасыңа көлік көлікпен келіп тоқтадым
бауырым сен қайрат нұртас емессің бе әнші
иә иә дәл өзі таныдың
ұқсап тұрмын ба енді қайратты танымайтын қазақ жоқ қой қайдан жүрсің біздің қалада
а осы гастрольмен келіп қалдық осында қазір
концерт беремін жеке концертімді әй бәрекелді
қайраттың дауысы қайраттың костюмін киіп қайраттың көзілдірігін тағып тойға шыққанда жаңағы ахилестің інісі сияқты ел айыра алмай қалатын шығар
ыыы болады иә үлкен кісілер әйтеуір ешқайсысы не істеватпайды кейде батасын беріватады
сол сол қайрат ағаңдай жолын қу осылай көтеріле бер деп
той дегеннен шығады ғой енді өзің ән айтасың
репертуарың қайраттың әндерімен басталды иә
той дегеннен шығады осы видеоларыңның астына ммм бір көрермен былай деп пікір жазып қойыпты
за то арзан халыққа қол жетімді деп
сол айтпақшы гонорарың қайраттан арзан шығар
әрине ол қайрат ағамыздан арзан ғой
ыыы басында да ол арзан болды
қайрат нұртастың эконом варианты дегендей ғой
қаншамен шығасың тойға ыыы
енді әншілер сияқты жасырып отырсам ол жағын айтпай ақ қояйық енді қол жетімді өзімізге студентпіз сол болады өзімізге жайменен аллаға шүкір ммм
мынандай бір сұрақ мейірбек деген жігітті танимын
ол ыыы қайратты да бекболат тілеуханды да кез келген адамның дауысын айнытпай салады
бірақ бір күні айтып еді сол кісілердің дауысын саламын деп жүріп өзімнің дауысымды ұмытып қалдым деп
иә сол ғой менде жаңа айтайын деватқаным сізге
ондай болған жоқ па жоқ сол жаңа айнаға қараған кезде уже уже қатты кейде ұмытып ұмытып қалатын нелер болады енді ұмытпайсың бірақ уже ол қою керек те уақытысында ол қатты кетпей
әркім өзі еліктей келе өз жолын табады ғой
сөйтіп ондай кездер де болған
содан кейін ііі өзім шашымды алып
бірақ шашымды алсам да кейде ұқсатып жатады әйтеуір
білмеймін сол сіздер де сол шашымды алсам да шақырып тұрсыздар ғой рахмет
көрермендер қатарында отырған ыыы психологымызды сөзге тартсам деймін
көріп отырсыз ғой кезінде бір телешоудың өзіне қайратқа ұқсайтын жүз елу адам барды
ал жаңағы айнаға қарап тұрып қайратты көремін өзіме келе алмай қалдым дегенге ғылым не дейді
негізі бұл адамға қатты ұқсауға талпынатын адамдар өзі екіге бөлінеді
бірі өзін өзі ііі бағалауы төмен адамдар жаңағы өзінің өміріне көңілі толмайтын өз өзін қабылдай алмайтындар біреудің өмірін қайталайды
ал екіншісі жаңағы уақытында ана майкл джексонның да несін пародиясын жасаған әлемде неше адам болды ғой
оларда енді өнерге деген қызығушылықтан екі жақты алып жүрді өзінің өмірін де ы майкл джексонға да этот не пародия салып
бұл жерде енді елдостың әрбір мимикасына іс әрекетіне қарап отырсақ өзін өзін толық жоғалтқан адам деуге болады
өйткені бүкіл қайраттың несін іс әркетін қайталап отыр әрбір і несінде іс әркетінде
елдос өзің келісесің бе
сырт көзге сондай шығар
негізі і шыныңды айтшы қайраттың копиясы болған ұнайды ма өзіңе
жоқ ііі жоқ ол ұнамайды
әлде өзіңше бір жеке дара жеке дара иә өз творчествоңды елге танытып жеке дара әнші болып шыққың келеді ме иә иә
ы әрине ондай болып шыққымыз келеді
кезінде юрий шатуновқа ұқсайтын он он бес баланы продюссері жинап алып бір күнде түрлі қалаларға гастрольмен жібереді екен
шатуновтың концертіне келіңіздер деп шақыру жазып
сонда ііі қарап тұрсақ ііі бес алты қалада он шақты қалада бір күнде бір уақытта шатуновтың концерттері өтіп жатады екен де
сол сияқты мәселен бір күні келісім шартқа қол қойып ыыы өзің секілді қайрат нұртасқа ұқсайтын адамдарды жинап
бір күнде жан жаққа концертке жіберсе барар ма едің қалай болар еді
қайрат ретінде жоқ қайрат нұртастың өзі өтініш жасаса гонорары әжептәуір жоқ
ол бармас едім оған
қайрат ағам өзі де көрді ғой шашымды алып тастағанымды көрді
оған жоқ оған келіспес едім
шашыңды алудағы да мақсат өз образыңды қайраттан өзгешелену болды ғой мақсатың иә ііі сондықтан вообще өсірмеймін ғой қазір
ал қазіргі енді қазіргі орындап жүрген әндерің қайраттың әндері емес шығар жоқ
өз репертуарыңдағы ән иә қанша ән жаздың ыыы
екі ән ғана әзірге сол енді жақсы осы жақында ол негізі дуэт
ы қызылорда да бекзат молдабергенов деген әнші ағамыз бар сол кісімен дуэт жазғанбыз ерке қыз деген
әні нұрсұлтан батырқұловтікі сөзі ботагөз бексары деген
ыыы соған жақында клип түсірдік ең алғаш клипім сол тұсауын кестік
сол ерке қыз деген қазір жақсы жақсы танылып қазір қолқа салсақ барша көрермендердің алдында орындап берсең әрине
бірақ бір өтініш қайрат нұртастың мимикасын қайрат нұртастың қимылдарын келтіріп өз әніңді орындап бер
сен мөлдіреген тұнығым
жиелеттің жүректі
жиелеттің дірілін еее
мен тәуекелге бекінемін
өртеймісің бойжеткен
боз болашақ отыңмен
жүрегім сағынышқа толы тағы тағы айтады ән
сезіммен бақыт таппақпыз
кездескім өзіңменен келеді тағы тағы қайтадан
ақ көйлек киген аппақ қыз
ерке қыз қызығады бәрі бәрі гүлге
жүрегімде кімге орын бар кімге
еркелеші сен жағдайымды білдің
сөздеріме жай жымиып күлдің
бұйырасың бақыты боп кімнің
тәттім тәп тәттім еркелеші ерке қыз
кім бақытыңа кім ие
сен барыңда кіршіксіз
аппақ мынау дүние еее
шын таусылғандай тағатым
сені ойлаумен жылжиды
бұл сағыныш сағатым
сезімге сағынышқа толы тағы тағы айтамын ән
бір бірін күткен тағдырмыз
кездескім өзіңменен келеді тағы тағы қайтадан
жүректе жүрген жалғыз қыз
ерке қыз қызығады бәрі бәрі гүлге
жүрегімде кімге орын бар кімге
еркелеші сен жағдайымды білдің
сөздеріме жай жымиып күлдің
бұйырасың бақыты боп кімнің
тәттім тәп тәттім еркелеші ерке қыз
ерке қыз қызығады бәрі бәрі гүлге
жүрегіңде кімге орын бар кімге
еркелеші сен жағдайымды білдің
сөздеріме жай жымиып күлдің
бұйырасың бақыты боп кімнің
тәттім тәп тәттім еркелеші ерке қыз ерке қыз қызығады бәрі бәрі гүлге
жүрегіңде кімге орын бар кімге
еркелеші сен жағдайымды білдің
сөздеріме жай жымиып күлдің
бұйырасың бақыты боп кімнің
тәттім тәп тәттім еркелеші ерке қыз
бәрекелді бауырым
кезінде қайрат нұртас деп танылып едің ғой
бүгін міне иә әннің жанры да басқаша
жеке дара адам ретінде танып отырмыз сені рахмет
бірақ проблема сол жерден басталады ғой иә
биді айтатын шығар тағы биді айтады ма өзіңді өзгерткің келеді иә иә
бірақ жұрт мәселен өзің қайрат нұртастың егізі ретінде танылған соң басқа образда қабылдамай жатады
сенен қайрат нұртастан басқа образды көрмейді де мәселен
көшеде көрсе де мынау қайрат нұртасқа ұқсайды екен деп айтады
қайрат нұртастың образы екен деп айтады
қайрат нұртасқа ұқсайды екен деп айтпайды қатты
уже керек емес қой ол болды ғой

күні кеше желіде баян есентаева қатты ұқсайтын қызға жұрт ғаламторда іздеу салды
сөйтсек жезқазғанда тұрады екен қарындасымыз
біз таптық студияға арнайы шақырдық
сүйкімді қыздың есімі ақбота
қош келдіңіз сәлеметсіз бе отырыңыз
студиямызға қош келдіңіз
сіз өзіңіз немен айналысасыз
мен өзім визажистпін ііі бет әрлеймін әрлеушімін
инстаграмдаға сурет бар ғой иә сіздің баян есентаеваға қатты ұқсайтын
сол ыыы табиғи ұқсастық па әлде бет әрлеудің арқасында пайда болды ма ол сурет
жоқ мен ііі бетімді әрлемей жүрсем де мысалы ыыы көшеде кетіп бара жатсам да барлығы ұқсата береді
ыыы әрлесем де әрлемесем де толып кетсем де толмасам да барлығы ыыы қай не уақыт болсын ұқсатып жатады
өзіңіздің баянға ұқсайтыныңызды қашан білдіңіз
мен ыыы махаббат бекеті киносы болған кезде гүлназ болып ойнады ғой баян есентаева
сол кезде маған барлығы айтатын сол гүлназдың рөліндегі қызға ұқсайды екенсің деп сол жерден басталды
содан ыыы әлі күнге дейін айтып келеді
баян кетіп бара жатқанда ммм барлығы баян есентаева емес пе деп ііі бұрылып та қарап жатады
яғни махаббат бекеті фильмі ол бұрын түсірілген иә баян есентаева танымал болмай тұрып мен танымал болғанмын дейсіз ғой
сол кезде өзіміздің айналамыздағы ы адамдар маған айтатын
ол кезде мен мектеп ы оқып жүргенмін сол кезден айтады гүлназ деген қызға ұқсайсың деп
сол кезден басталып кетті
әлі күнге дейін жұрттың барлығы ұқсатып жатыр
қателеспесем ол сурет ііі екі мың он жетінші жылдың былтыр екінші тамызында жарияланды ғаламторға шықты
арады екі апта өтер өтпес жұлдызға айналып шыға келдіңіз
жұлдызға айналып шыға келдім деп айта алмаймын
бірақ суретімді ііі желіге өзімнің инста парақшам бар ғой сол жерден алып ұқсастық деп ыыы страница ашып ы баян мақсатқызы екеуміздің суретімізді бірге қойып қойыпты
содан барлығына тарап кеткен и неше неше түрлі астына комментарилер жазылды сол ы тарап кетті ғой енді аяқ астынан оқырмандарыңыз көбейді
жазылатын пікірлер көбейіп кетті көбейіп кетті иә лайктер көбейді дегендей иә
өзіңізді қалай сезіндіңіз сол кезде қалай ұстадыңыз өзіңізді
ешқандай да өйткені мен ааа бұрыннан біліп жүрдім ғой
ешқандай ештеме өзгешілік болған жоқ қалай болды солай болып жүрмін әлі күнге дейін
бірақ мен баян мақсатқызына еліктеймін ұқсаймын деп өзімді ұқсатып ондай жоқ менде
ұқсағыңыз келмейді
ұқсағым келмегенде енді жұрттар ұқсатып жатады соны өзі жеткілікті деп ойламын
әдейі талпынып бір еліктеу жоқ дейсіз ғой жоқ жоқ
ол кісі сияқты мысалы шаш үлгімді жасап или ол кісі сияқты бір тура сол кісінің киімдерін киіп боянып ондай жоқ менде
өзім күнделікті қалай жүремін солай жүрмін
қарапайым тілмен айтқанда көлеңкесіне айналып кеткім келмейді дейсіз ғой
ол кісі сияқты киінуге тырыспайсыз
тырыспаймын мүлдем тырыспаймын
мүлдем ыыы прямо ыыы мен сол кісіге ұқсайды екенмін деп жұрттарға бүйтіп көрініп өйтіп не етпей қалай жүрем жұртқа баян ретінде емес қарапайым ақбота ретінде танылғаным дұрыс дейсіз ғой иә
солай дұрыс шығар
бір сұхбатыңызда айтыпсыз ыыы менің өмірімде болған кейбір оқиғалар баян мақсатқызының өмірінде болған оқиғаларға ұқсайды депсіз
сол туралы толығырақ айтсаңыз ол қандай оқиғалар
ол жерде менің өмірім ііі бір жыл бұрын баян мақсатқызы белгілі бір жағдайлармен жаңағы операцияға түскен уақыт болатын
сол кезде менің өмірімде де тура сондай жағдай болды тура бір уақытта мен сондай жерде тоже больницаға түсіп қалдым
ыыы бірнеше операция жасалды
ммм шаш үлгісін өзгертуіме тура келді
соған байланысты бір қиындықтарды бірге көріп қалдық соны айттым бір уақытта болды соған иә өзім таңғалып сол кезде сөйтіп айтқан болатынмын
көрермендерге бір қарап қойыңызшы ұқсайды ма
бір ііі эмоцияңызды көрсетіңізші бір ашуланған қатал түріңізді және ііі күлімдеген түріңізді
бәрекелді әдемі
көп әншіден қарақат әбділдина әпкеміз несімен артық
ұлттық салт дәстүрді насихаттап жүруімен қазақы болмысымен артық иә
енді қызықты қараңыз
түрі ұқсайды дәстүршілдігі ұқсайды қарсы алыңыздар нұрсәуле тәубеқалиқызы
сәлеметсіз бе сәлеметсіздер жайғасыңыз
бағдарламадан кейін бүкіл жұлдыздармен селфиге түсіп аламын ау деймін өзім бүгін
нұрсәуле әпке иә қателеспесем сіз ііі қолөнершісіз иә иә суретші қолөнершімін
ыыы қарақат әпкеме ұқсайды деген әңгіме ең алғаш қашан шықты негізі бұл қызық болғанда мен жас кезімде қаттырақ ұқсаушы едім қазір елуге келіп кішкене ұқсамай қалыппын
елудесіз бе елудемін мен айтпас едім сізді елуде деп бұйырса үш төрт айда елуге толамын
жиырма алты жиырма жетідегі қыздайсыз әлі
енді ііі жас деген өзінікін алады ғой бәрібір ол тырыспаймыз операция жасап
өзі таудың бөктерінде шеберлер ауылында тұрамыз
таза ауада тұрған адам мүмкін осылай кішкене жай сияқты ғой
ең алғаш сізге кім айтты
ііі өзім суретші қолөнер шебері болғаннан кейін өзім жұмыстарымды инстаграмм парақша ашып салған едім
содан құрбыларым ыыы сен мына жерде қарақатқа ұқсап тұрсың ғой деп салып жіберген екен жаңағы ұқсастық деген ііі сондай бағдарлама бар екен
содан бір айдан кейін маған хабарласты
осы қазан айында болу керек
соны қарасам инстаграмды ашып қарасам он тоғыз мың сегіз жүздей адам қараған екен
содан өмірі ондай инстаграмға өйтіп ондай комментарилер оқымағанмын
қызықтың бәрі комментариді оқығанда басталды
содан ыыы бұл қарақаттың ана көп балалы семьядан ғой әпкесі ііі біреу енді көбісі ұқсайды дейді ұқсамайды дегендер де бар
содан ііі комментариді ммм сондай бір ііі кері сөйлейтіндер де бар екен
ондайды оқып көрмеген мен ойладым мына әншілердің әртістердің жаны мықты екен
неше түрлі комментарий естіп жүреді ғой олар
сосын енді мен ыыы былай қарағанда жас кезімде көп естідім
бірақ қарақатты өзім менен бір он он бес жас кіші ау ол
ііі өзім үлгі тұтамын жасым үлкен болса да ммм
эстрада жұлдызы болмасам да халықтың назарында күнде жүрмесем де сол бір күндік жаңағы пікірлер бір күндік келбетіммен түсіндім дейсіз ғой
қандай ауыр жүк арқалап жүргенін әншілердің
ауыр жүк екен өйткені ммм олар деген ііі өнер адамдары деген өте сезімтал келеді ғой
соншама еңбекпен сахнаға өзінің халқының көңілін көтеру үшін дайындалып шығады
енді біз көрерменбіз ғой өзімізге сын айтып отырмын
ыыы кейде бір орынсыз комментариялар жазылады екен
соны көрермендерге көрермендер ретінде өзім айтқым келеді
ммм ойланып сөйлеген дұрыс екен негізі ммм
жүрек бар ғой әншілерде де өнер адамында да
ойланып сөйлеген өте жақсы екен
сол комментариді оқығанда бұрын мән бермеген екенмін
мен ііі оған ііі ұқсасаңыз онда тұрған не бар екен оған неге ұқсағыңыз келіп жүр деп
мен оны ойымда да жоқ қой жай кетіп қалған сурет
бірақ мен өзім мақтан етемін қазақтың инабатты сондай керемет үлгі болатын әншісі келіні анасы деп айта аламын ммм
сол жағынан өте өзім мақтан етемін
жаңағы неге ұқсағың келеді неге еліктейсің дегеннен шығады ғой
ы дұрысы сіз сіз қарақатқа емес қарақат сізге ұқсайды деп айтқан дұрыс шығар
жолыңыз да жасыңыз да үлкен артық болатын шығар
оның өнеріне жету үшін өте еңбекқор болу керек
ол жас болса да бізге үлгі беріп отыр
біз кей кезде өзімізге өзіміз сын айтудан қорқамыз
тек жаман нәрсені бірінші көріп қоямыз
жақсы нәрсе айтуға көбісі жақсы нәрсе айтқысы келсе де айтпайды
бірақ ыыы солай болып тұрмыз әзірше
енді менің жаңа айтқым келгені сізге ұқсайды деген
баяғыда қыздарға комплиментті былай айтушы едік
мәселен ііі саған айшвария рай қатты ұқсайды екен деуші едік
өйткені сен оған ұқсайсың деп керісінше айтсаң кез келген қыз ренжіп қалатын сияқты иә
ол негізі көбінесе жаңағы это сол айшвария райды мысалға өзіне идеал тұтып ол жаңағы өзінің өміріне көңілі толмай это комплексті жағдайда жүрген қыздар өзі
кез келген қыз ыыы жас ы жас жеткіншек жаңағы ыыы өзінің сол он сегіз он жеті жасында өзі комплекстік жағдайда жүреді
қыз и мына жер ұнамайды басқа жері ұнамайды сол кезде өзіне идеал тұтып алады жұлдыздарды
ал сол қызды мына жұлдызға ұқсайсың деген дұрыс па әлде комплимент айтқан кезде
әлде сол жұлдыз саған ұқсайды деген дұрыс па
енді ұқсайды дегенде әр адамнан өзінің ерекшелегін ғана алу керек
толыққанды соған ұқсайтын ы деп айтуға да болмайды мысалға мінез ерекшелігің немесе түрің немесе
ал егер де сен соған ұқсайсың соған ұқсау керек десе
біреулер бар енді полный өз өзін соның өмірін қайталап соның іс әрекетін қайталап бүкілін өзіне қалыптастырып алатындар да бар
сондықтан тек ііі әр адамнан өзіне керегін ғана ала білуі керек
ал жаңағы этот кімге баян есентаеваға ұқсайтын ақботада
мен сол кісіге айтайын дегенім негізі физиономика зерттейтіндей ана бет пішімінде кімге баян есентаеваға ұқсайтын өзі табиғи жаңағы бетінің пішіні көзінің түсі
сондай болғандықтан негізі адамда өзі бірі біріне түрлері ұқсаса мінез ерекшеліктері де келеді
а мінез ерекшеліктері арқылы адамның тағдырын өзі мінезбен жасайды ғой
сондықтан да кей кезде тағдырлары да сәйкес келіп жатады
соны айтайын дегенмін
ақбота мінездеріңіз ұқсайды ма
мінез ол кісінің мінезін мен енді жақсы білмеймін ғой
тек қана жаңағындай телевидениеден ғана көреміз
кей кезде ондай қаталдық болып жатады менде де
ііі жұрттар мысалы айналадағы адамдар маған айтады мимикаң ұқсайды сөйлегенің ұқсайды но мінезің ұқсайды дегенді әлі естімеппін
қазір көзіңізде линза жоқ па
і линза менде ііі без цветный для зрение дейді ғой сондай линза ғана бар көзім шамалы минус ыыы көру үшін
а так то мен оған арнайы линза киіп ондай жоқ цветной ы түрлі түсті линза кимеймін ммм
енді алдағы уақытта осы ұқсастығыңызды ыыы шоу әлеміне сахнаға шығуға бір қолданғыңыз келмейді ме
егер мені ііі сөйтіп өздері шақырып онда мен ойланар едім
қарсы емеспін егер мен ііі жұрттардың көзінше барлық адамдардың көзінше толық сен ұқсайсың
ыыы кәдімгідей шын ниетімен шақырып жатса мен ііі бәрекелді ендеше дайындала беріңіз
мына бағдарлама эфирге шыққаннан соң міндетті түрде хабарласады деп ойлаймын сізге
ал елдос мінез дегеннен шығады ғой
өмірлік принциптерің ұқсайды ма қайратқа
өзің танимын деп отырсың ііі
араласып хабарласып тұрамыз дедің
анасы сені мақтады дедің
түріңнен басқа сырт келбетіңнен басқа ұқсайтын жерлерің бар ма қайратқа
ыыы оны білмедім ондай жоқ ондай ұқсайтын нелерім
ондай не байқамаппын ондай
жаңағы ы психологымыздың толық өзінен толық өзін жоғалтып алды дегенінен қорқывотқан жоқсың ба
жоқ айта бер еркін ойыңды жоқ одан мен қорқыватқан жоқпын
қарапайымдылығы ұқсайтын сияқты
мінезге жатады ғой мінезге жатса ұқсайтын шығар иә
мен ол кісіге өзім түрімді олай не істеген жоқпын ғой мен алланың берген жаратқаны
жаңағы қайрат ағамыздан тек жақсы қасиеттерін аламыз
өнер жолында өнердегі нелерін аламыз ғой сондай жерлерін ғана аламыз ондай не емес сол басқа айтарым
нұрсәуле әпке мүмкін ііі сіз қарақатқа сырт келбетіңізден бөлек қазақилығыңызды дәстүршілдігіңізді ұқсататын шығарсыз
ұқсатамын өйткені ііі қарақат ана мен бала деген бағдарлама жүргізеді ғой
мен де кішкентай балаларды өте жақсы көремін
содан жаңа шеберлер ауылында тұрамыз ғой өңкей шеберлер тұрады
алматыға жақын алма арасан шатқалында
сонда кішкентай балаларды жинап алып концерт ұйымдастырамыз жаңағы өзіміз
м соларға ііі бізге қарақат әбілдина жолдасымен келген
соны айта кеткім келеді шеберлер ауылына келді иә шеберлер ауылына келді
ол екі мың жетінші жыл ма екен өте уже біраз уақыт өтіп кетті
сол кезде біздің ауылдың таңғалғаны
біздің ауылда енді керемет мынандай жағдайы бар ауыл емес қарапайым ауылды білесіздер ғой енді
сондай ауылда былай кеуде деген жоқ сондай қарапайым
керемет балаларды еркелетіп сондай шынайы екен
сонда көршілеріміз айтады мына осындай ерекше деп ойламаппыз дейді
шынайы болғанға не жетсін деп ойладық сол кезде біз
енді жасанды қылық деген ол көрініп тұрады ғой иә
сол қарапайымдылығы да бір жағынан сізге эталон ретінде
бізде енді ііі қарап отырсаңыз мықты шеберлердің жиналған шоғырланған жерінде тұрамыз
ііі сонда і шетелге де суретшілеріміз шығып жатады
сонда айтады ғой мына шетелде қыздардан гөрі біздің қазақтың қыздары әдемі екен әсіресе қарақаттай келіндер көп болса екен дейді
енді бізде үлгі тұтатын әншілеріміз өнер адамдарымыз өте көп
ііі мәдениеттің айнасы ғой олар
соларға қарап біздің балаларымыз кішкентай бүлдіршіндер қарап өседі
солардың ы осылай инабатты болып жақсы қылықтарын көрсетіп жүргені кәдімгідей тәрбие деп айтуға болады
қарақат әпкеміз балаларды жақсы көреді деп айтып жатырсыз ғой иә жақсы көреді ііі
қарақаттың өзінің көп балалы ана екенін білеміз иә иә иә ол кезде бір ақ баласы болған еді
бізге қонаққа келіп өлең айтып кеткені сондай қарапайым
содан кейіннен ііі жаңағындай ііі өздері өнерімен еңбегімен керемет жолдасымен атағы шығып қазағымызды бүкіл дүние жүзіне танытып жақсы көтерілді
соның өзінде жаңағы жұлдызды аурумен ауырмады ғой сонысы ұнады бізге
өзіңіз де талай батырдың анасы шығарсыз
енді бұйырған кіндік шешемін бұйырған бес алты бала бар бәрекелді иә
енді әу демейтін қазақ жоқ қой
сіз де дәстүрлі ән айтатын шығарсыз
ән айтқанда мен өзім жаңағы қазақи көршілердің ортасында шай ішіп отырып жаңағы таудың бөктерінде тұрамыз ғой
самоварды қойып жаңағы өзіміз етімізді асып сонда айтамыз
енді мынандай жерде дауысымыз керемет болмаған соң
қазір айтып бермейсіз бе
енді дауысымыз керемет емес қой қалай айтамын
ііі сәл ғана бір қайырсаңызшы ең болмаса
енді қандай енді білетін бір шумағымды айтып берейін енді
демеп отырайық иә
аяғыма кигенім былғары етік сәулем ай
табанымнан барады ау ызғар өтіп сәулем ай
ахоу сәулем сәулем сәулемсің
басымдағы дәуренсің
жақсы болсаң сәулемсің
жаман болсаң әуремсің
осылай бәрекелді рахмет
көрермендерге сөз берсем деп отырмын
юсупбек аға ойыңызды білейік
жұлдыздардың жерге түсіп тұрған сәулесі деп айтсақ та болатын шығар
төрде отырған қонақтарымыздың қайсысы қаттырақ ұқсайды
үшеуі де ұқсап тұр
і жаңа айтып тұрмыз ғой міне психолог та айтып кетті
бұл еліктеп жаңағы жұлдыздарға жаңағы ұқсастық ол өте жақсы деп ойлаймын
өйткені біз қалаймыз ыыы адам баласы болғаннан кейін ііі жоғарғы жақтан бір жоғарғы адам болғаннан кейін барлығымыз да сол адамнан жақсы жағын көргіміз келеді
ііі жаңағы басқа адамнан ұқсатып тұрсақ та солардың жақсы жағын ғана қарағымыз келіп тұрады
сондықтан жаңа өздеріңіз айтқандай төлқұжат алғанда да астында жазылып тұрғанда осынша адам ұқсайды дегенде де өзім де кезінде ойлайтынмын сол адамның біреуін кездессем екен көрсем екен қандай екен түрі этот ойлайтынмын
ыыы мен де жетеу деп тұрған
ы сол осы жер шарында деп тұрған сол жеті адам ұқсайды деп енді именно қазақстанда емес шығар басқа жерде жатқан шығар может америкада бір жерде
сондықтан это жаңа міне елдос ыыы осы жерде ән салған кезде де байқап отырмын
ііі өзіміздің міне апаларымыз үлкен кісілеріміз іштерінен қуанып керемет бір баталарын беріп тұрғаны ыыы көрініп тұрды өзіміздің апаларымыздың жаңа
сондықтан міне ііі әрине бұндай жұлдыздарға ұқсағандықтан ііі міне ертең телевизордан көрсеткеннен кейін де телеарнадан қаншама жаңағы сіз айтқандай комментарий болғанмен
ол ы бізді жаңағы немізді түсірмеу емес наоборот кішкене ііі көтеріп ііі қолқа салып отыру деп ойлаймын
сондықтан сіздерге келіп осындай студияға не еткеніңізге өте көп көп рахмет батылдықпен ііі қорықпай
мен міне ұқсаймын мен міне кімге ұқсаймын деп бәрі қорықпай ы қарақатқа міне келгендеріңізге это өте қуаныштымын мхм
ортамызда кішкентай қыз отыр алтын деген қарындасымыз отыр
өзің қайраттың әндерін көп тыңдайтын шығарсың
ендеше елдосқа қарап айтшы елдос ұқсайды ма екен
і иә ыыы ұқсайтыны көрініп тұр
ыыы маған ыыы қатты ұнады
өлеңі де ііі іс қимылдарының барлығы маған ұнады
елдостың жаңағы айтқан әні ол өз репертуарындағы ән ғой
жеке әнші ретінде қалай екен саған
қайратқа ұқсатпай бөлек алып қарасаң өз әнін ұнады ма ііі
иә бөлек алып қарасақ та жақсы ән айта алады екен ұнады
алдағы уақытта енді елдос ағаңның әндерін тыңдап тұрасың ғой иә бәрекелді
кұрметті көрермендер ойларыңызды білдіріңіздер кезекпен микрофон алып
ыыы мен сіздерге тілейтінім жалпы жұлдыздарға қанша ұқсап жатсаңыздар да
а болашақта мен жұлдызбын деп асқақтап кетпей өздеріңіздің осындай қарапайым қасиеттеріңізді сақтап
ыыы қарапайымдылықтарыңызбен осындай адами қасиеттеріңізбен халыққа дара тұлға ретінде таныла берулеріңізге тілектеспін
ііі бүгінгі тақырып өте қызықты өтіп жатыр ііі
келіп отырған кейіпкерлердің шынымен де үшеуі қатты ұқсайды екен
ііі бірақ сонда да елдос ағамызды көбісі жерден алып жерге салып жатады ғой
қайратқа ұқсап бара жатырсың өз бейнеңді жоғалттың деп ііі
басында иә еліктегені рас шығар бірақ қазір ііі өзін өзі тапқан тұлғаға ұқсайды
өйткені жеке тұлға ретінде алып қарастыруға болады
ііі шығармашылығыңызға тек қана табыс тілеймін бар болыңыздар аман болыңыздар
сол жерден алып жерге салып жатады дегеннен шығады осы сұрағым келіп тұр
елдос ақбота өздеріңізді жұлдыз санайсыздар ма
жоқ жоқ ондай вообще
жұлдыз санамаймыз көшеде жүргенде дүкенде жүргенде
немесе сауда орындарында киім кешек алып жүрген кезде жұрттың қарағаны назарына бір мән беріп дегендей
мен де бір жағдай болды
осы астана қаласында ыыы жүрдім
ы құрбыммен ыыы дүкен аралап жүрдік
сол кезде ыыы мен бір араладым да жаңағы бутиктің ішін шығып кеттім құрбым сол жерде қалып қалды
сол кезде жаңағы жердің продовеці келіп ыыы мен сыртынан бақылап тұрмын ол кісі секіріп қуаныватыр қолын шапалақтап прямо бүйтіп ііі өзінің қуанышын білдіріватыр мен қарап тұрмын
одан жаңа құрбым шықты да мына кісі сұрады дейді мына баян есентаева ма әлде соған ұқсайтын қыз ба деп сұрапты
содан ол кісі иә деген
ал ол кісі ана кісі түсінген баян есентаева деп түсініпті
содан ол кісі ой ыыы я так рада что она ко мне зашла в бутик деп секіріп қуанып
менің иә менің жаңағы өзінің дүкені болса керек
жаңағы менің бутигіме келіп қарағаны үшін маған ы не деп бір күнін бір сәтін бақытты қылып кеттім дейсіз ғой иә
содан сондай бір қызық жағдайлар болған
содан айта кетсем сосын комментарилерде көбінесе жазады ыыы туысы екен сіңлілісі екен деген комментарилер болды
иә бірақ барлығына айтайын біз ешқандай туыстық жоқ ол кісі оралдікі болса мен мына жезқазғандікімін
ендеше бәріңізге ортақ сұрақ қойсам
жұлдызға ұқсаудың артықшылықтары бар ма
өмірде бір пайдасы кез келген жерде болсын
жоқ иии бір шетінен ііі не мынандай жақсы бір жақсы адамға ұқсатса қуанып қаласың иә
егер бір ііі жаман аты аты жаман шығып жатқан адамға ұқсатса біртүрлі ғой
сонымен риза боламын кішкене болса да бір он пайыз болса да ііі жақсы адамға ұқсайды екенмін ғой деп енді өзім
ал өмірде басқа жеңілдіктер болмай ма елдос мәселен базарда киім алып жүрген кезде бір ей айналайын балам әншіге ұқсайды екенсің деп бір жеңілдікпен бағасын түсіріп жіберетін кездер болады ма болмайды ма жоқ ондай болмайды
мен автобуста келе жатқанда автограф беріңізші деп м контроллер ііі сізден ақша алмай ақ қояйын дейді
мен айналайын ау қарақат автобуспен жүрмейді ғой мен ол емеспін деп едім
содан ааа сіз ол емессіз бе кешіріңіз деп өтіп кетіп онда тиын төлей салыңыз дейді ғой маған
иә төлеймін ғой өзің ііі тиісті кезекте тұрғанда мәселен халыққа қызмет көрсету орталықтарында кезекте тұрғанда кезексіз жіберіп ондай жағдайлар болмайды ма
ондай жағдайлар болған емес
жаңағындай ы теріс бұрылып қарап қайта қайта қарап өзіңді бір ііі қалай айтсам болады неудобный неудобный положениеге бір қалдырып қоятындары бар
қайта қайта қарап бетіңе қарай бергеннен өзің де ұяласың ғой бір адамның сондай болады
қоймай бара жатса иә иә солмын баянмын дей саласыз ғой
сосын кетіп бара жатқанда мынау баян есентаева емес пе деп бүйтіп і естіватамын айтыватады сондай сөйлеп бара жатады сөйтіп кетіп бара жатады
әпкесіз бе деп сұрайды ғой әпкесіз бе дейді көбінесе
көп балалы үйден шыққан ғой бір әпкесі шығарсыз деп айтады
жоқ екеуміз екі жақтан туған адамдармыз ыыы әпкесі емеспін десем ұқсайды екенсіз дейді а рахмет деп өтіп кетеміз
қайрат нұртас бір сұхбатында былай деп еді маған ұқсай берсін әндерімді айта берсін
бірақ өздерінің кім екенін ұмытпасын деген еді дұрыс айтады иә
әр адамның маңдайына жазған өзінің өмірі болады ғой
сол әр адам өзінің адамгершілігімен жақсылығымен өзі тұлға болып қалған дұрыс сияқты
бір біріне жақсы жағынан ұқсап жатқанның ол ешқандай ыңғайсыздық жағдайы жоқ деп ойлаймын ііі
тіпті ұқсамаса да үлгі алып жататын адамдар бар ғой бізде
сондай керемет адамдар бар ммм
ұқсамаса да жақсы адамнан үлгі алу керек деп өзім ойлаймын бәрекелді
ақбота сізге сұрақ қойсам
енді былтырдан бері жұрт желіде баян есентаева деп танып жатыр да
бұл қарап тұрсақ бір қоғамның назары ауды ыыы бір көпшіліктен бір вызов тасталғандай болды десек болады да
бірақ енді әрі қарай да ііі жұрттың алдында ііі жүруіңіз керек енді қалай дегенмен де
жұрт қарады ертең жоқ болып кетсеңіз жұрт іздейді
бірақ енді сол жұрттың алдында баян есентаеваға ұқсайды деп емес ақбота деп танылу үшін не істеп жатырсыз
ммм мен оған танылуға ақбота деп танылу үшін әр қазір ешқандай ештеңе жасап жатқан жоқпын
бірақ егер ақбота деп танып жатса мен қуанар едім өзім жеке тұлға ретінде қарасам
бір жағынан өзімді қатты ұқсатып мен тура сол кісі сияқты шығамын сол кісі сияқты боламын деп қатты талпынбаймын негізі
өзім жеке дара болсам деп ойлаймын осындай
енді ііі бет әрлеймін деп отырсыз ғой
неге үлкен үлкен сән салондарын ашып тастамасқа
жақсы мүмкіндік туып тұр ғой сізге
енді алла қаласа инстаграмнан миллиондаған аудитория қарап отыр
алла қаласа нарық дайын қарап отырсақ
болып жатар оны бір і уақыт көрсетеді ғой
дауысыңыз да ұқсайды ма
ыыы маған айтады солай да айтады дауысың да ұқсайды кейбір іс қимылдарың ұқсайды деп жатады
бірақ мен енді өзім
әйгілі брендтің киімін сағатын сатып алуға ақшаң жетпесе қытайға бар дейтін әзіл бар әлемде
рас қытай жаһандағы алып көшірме базары бәрін бәрін көшіреді
керек десеңіз атақты адамдардың да көшірмесін жасай алады ау
бекер емес қараңыз мынау обама
бірақ қытайдың гуанчжоу қаласында тұрады
адидасты абибас деп жататыны секілді қытайлық барактың бір брагы бар
ол ағылшын тілінде сөйлей алмайды
мен ағылшын тілін білмеймін
мен камера алдында ағылшыншаға ұқсатып өтірік сөйлей беремін
міне былай сөйлеймін тянгуши ляуди
мына қызықты қараңыз
қытайлық обаманың шын баракпен тек түрі ғана емес қан құрамы да ұқсас болып шықты
екеуі де бір күнде туған екен
қытайлық барак осы уақытқа дейін жай ғана күзетші болыпты
атақтыға түрі ұқсаған бұл баланы атақ өзі іздеп келді
қазір киноға түсіп жатыр
ақш президенті қатысатын эпизод керек пе гуанчжоуға кел дейді сабазың
біздің президентке ұқсайтын кісілер шетелді былай қойып қазақстанда да көп
соның алғашқысы қостанайда тұрады
жоғарыдан келетін бір жұмыс па деп ойлаймын мен президент болу деген
оған екінің бірінің қолынан келе бермейтін нәрсе боламын боламын деп талпынғанмен бола алмайсың ол президент
бұл ағамыздың аты сәрсенбай тоқпанов қарапайым көлік жүргізушісі еді
қазір түрлі кино квн ге қатысып жүр
атақтыға ұқсасаң атақ өзі іздеп келеді деген осы шығар
в первые на сцене международного союза квн президент республики казахстан нурсултан абишович назарбаев
жұлдызға ұқсаған жақсы ғой
бірақ атақтыдан аумайсың деп жүргенде сол танымалдың тасасында қалып өзіңді жоғалтып қоймасаң болды
елдос енді қайрат емес елдос ретінде танылудың нақты қандай жоспары бар алдағы уақытта
алда алла қаласа алдағы уақытта сол кеше жақында алғашқы бейнебаян сол ііі көрерменге жолдау
сөйтіп әндер шығара беру ііі
жақсы жақсы бір әндер шығарып осы шығармашылықпен айналысу керек болып тұр ғой құдай қаласа оқу біткеннен кейін
қайрат нұртас өзі көмектесіп тұрады ма
иә ііі ең біріншісінде сол керек жерінде ақылын айтып
немесе қызылордаға келгенде концерттерінде шығарып тұрады ыыы
сол ең біріншісінде де сол бірақ ол шашымыз бар кезде ііі бізде стадионға қойған тұғын концертін
сол кезде бірінші рет сол сахнаға шыққан тұғым ол кезде шашым бар сол жаңа қызық болған
ыыы алдын ала айтып қойған ғой енді ол кезде бірінші сен шығасың осындай осындай деп ммм
сол кезде сұранамын қайраттың өлеңін айтып қайрат нұртас деп хабарлады бірақ мен шықтым киімім бәрін не істеп алғанмын
шығамын стадион тола екі жақ та
бір кезде кішкентай балалардың бәрі алдыма келіп жұрт алма помидор лақтырып ондай болған жоқ
жақсы қабылдап кішкентайлардың барлығы алдыма келіп сол ең бірінші концертіне шығарып содан басталды одан кейін де
жұрт ажырата алмай қалды иә
қайрат нұртас деп хабарлап шығарды иә сондай білмеймін ду қол шапалақ иә сондай қылып шығарды ғой
қандай сезімде болдың
сезімде болғанда жақсы ондай не емес
сезім кейіннен бірақ ыыы қайтадан не істеп кеткеннен кейін айтады ғой осындай осындай сіздер өздеріңіз ұлдарыңыз жақында ғана осы жүз пайыз несін жеңіп алған хабарлап дұрыстап содан кейін барып айтады
енді сол күні алғаш қайрат нұртас деп таныстырып сахнаға шыққан кезде атақтың халықтың сүйіспеншілігінің бір дәмін таттың ғой
оны қайтадан көргің келеді
енді қайрат емес елдос ретінде сондай үлкен аудиторияны жинай аламын деп ойлайсың ба
ммм бақ берсе енді еңбектенсек жинауға болады деп ойлаймын енді ағамыздың сол жолын қусақ
осылай кісілеріміздің баталарын ала берсек ең бастысы
сол мақсатымыз
ендеше мақсатыңа жетуге тілектеспін аумин рахмет бәрекелді баршаңызға рахмет
ендеше бағдарламамыздың соңында сіздерге тосын сый екінші ғалым кәлменді қарсы алыңыздар
армысыз ағайын болмасаң да ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз депті абай
бірақ сол ғалымға еліктеп жүріп түріңіз де қимылыңыз да ұқсайтын көлеңкесі болып кетпеңіз шамаңыз келсе одан да асып түсіңіз
бастысы ұстаз тұт бірақ еліктеме
бір айтарымыз осы
хан болсақ та қара болсақ та
дүйім жұрттан дара болсақ та
ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та
бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана
аман сау болыңыздар сау болыңыз